Ba ni yi lara'a, bani yi lara'a to 'o yi be cururu, to'o yi zinre nɛ bua. Ba ni yi lara'a to'o ɲu sinh.